د لس عدد په رياضي کې بنسټيزه شمېره ده او د ریاضیکي سیستم بنسټ دا شمېره جوړوي. یعنې واحدونه، لکه: لسګونه، سلوګونه، زرهګونه ، د لس عدد د ضرب یا تقسیم پر اساس بدلېږي. په ورځني زوند کې لس د مرتبې لپاره کارېږي، د وخت، پیسو، وزن، فاصلې او نور ډېر شيان د لس سره تړاو لري او لسیزې هم د لس عدد په حساب، حسابېږي.